طبعا هنا عشر أرقام عشوائية بين الصفر والمئة، ثلاثة وعشرين، سبعة وثمانين، خمسة وأربعين، واثنا عشر، ثمانية وستين، وأربعة وثلاثين، وواحد وتسعين، ستة وسبعين، وخمسة، وتسعة وخم- وتسعة وخمسين. هذي عشر أرقام.